Tibarikwe kweshuka omu kyaro kyona kikiijura ashemeriire ku- kugira ekihandiiko kiri kirikumwohereza kuri kandi yaaba naaza aha murimo nagu nagukora kandi yaaba naaruga aha murimo, nabanza yaashaba orusa. <hesitation>